أعتقد أن الحياة أكثر تعقيدًا مما هي عليه عندما نتقدم في السن لأن هناك مشاكل صحية تظهر مع التقدم في السن، ثم <hesitation> هناك أيضًا بعض التحدي لأنه لم يعد لدينا أصدقاء من قبل، ويتعلق الأمر بتكوين صداقات جديدة.